الميكرو واش فيه، فيه الشاشه فيه الشاشه لهيا ليكرو ثاني حنا نقولولها ليكرو الشاشه، فيه <hesitation> فيه القفالي تاوعو <hesitation> فيه الكارت مار <hesitation> فيه ديسك دير، فيه ليقرا الصيديات هذاك و فيه <hesitation> و فيه البريز الخيط تاعو.